ما أعتقد إن فى شخص بيكون سيئ فى شغلة ، أعتقد أنه فى شخص ما تعلم هاى الشغلة ، منشان هكذا هو سيئ، لكن ما فى شخص سيئ بدون سبب ، يمكن حتى لو إنه يكره هذى الوظيفة إنه لو أتعلمها زين خلاص ، أعتقد إنه نجح فيها بنسبة كبيرة كمان ، أهم شى التعلم.